الجیرِیاہُک ثقافت چُھ واریاہن اثراتن ہند امتزاج بنیٲدی طورس پیٹھ الجیرِیاہٕچ ثقافت یہٕ چُھ پورٕ ملکس منز بولنہٕ ینہٕ واجنہِ مختلف مذہب، موسیقی، مختلف زبانن تہٕ امکہِ بھرپور ادبی اضافُک اکھ دلچسپ امتزاج۔ الجیرین ثقافت کین باقی پہلون منٛز چِھ شٲمل: موسیقی، ادب، مہمان نوازی، تہٕ دوستانہ تہٕ مددگار فطرت۔